Angana diogui a fofana kéniya a na féré gna féré ké a laga sigindini mokho bé, féré ké a layi sigindini na lanbouré dioga kamma, a na méli lanbouré ké, kou do dioguiyé ké bé gan kitté ké, fanké na wassa katta a na djita kamma. Ken palé a lagga télé diaré ka a na daga diaré ka i nan diara, a laganta télé kha a na fayi kou béni ga makha an ka a lagga dou diarana tiya a na dou diara tiya.